<noise> klab guꞌn sëꞌb lëd yag xkiꞌn diꞌltse gwiy gaxma wen gan zob klab loxna dzekna lëꞌkga nkiꞌn sënma martiy lëꞌkga derech sënma martiy par isëꞌbma klab lo nap or sdzobma klab lëd yag lëꞌkga ic̲h̲op ñama nkiꞌn, ti ñama nkiꞌn sënma klab lëꞌ sti ñama kitsma martiy per diꞌltse giendnama xkuꞌn kitsma martiy lëꞌkga xdedsu martiy igaꞌ ñama, saꞌngl diꞌltse lëꞌ izobma nc̲h̲oꞌb kwidad bos derech lëd klab igaꞌ martiy y nikl klab dzekna tibaga lger sëꞌb lëd yag.